Yal kuya, yal ngili fiwu kosayaro tandi kicin soriyiwo. Ayimea ngili fiwu kosan awo kina, gumbuso, awo matia ngaayo bo, kina ku awodo matia curon bodi bo ayiye diye. Minde ñeñeye dandia gonun naa kiyintro yadun dowanimi kina, kintinimandaan kuro. Yalyi minde, naa kintro kodu kiro kintro kodi, kinaa kintigueden korowo. Ku yum kuyan, teknoloji awangayo kiskero jududo, ilimlaso, awalayi yalyi sarawa ngaayo kintigueden kuro maya cafandi. Kuru, wurdea yalye ku dokeguedea kisken kada, tandi halguedea walla kiskenangando kam mideadi tunu kam midea awala gunutu mayiya kinaa. 01:30 01:30Kiskelan tandi. Kuro, yalkuya awo tandi kinaa dinangedea yal ngili fiwu kosayaro kiciwa ayi? Yal kuya ayiye kinaa ilimfuttalambe tediro awo kiske, kuru awo kinaa dinaye gumbuso, kinjaso, awala kinaa ranteyeso ngaayo tedi yal kuyayi cawandu cawandiayi mindeaye cawandunu. Kuru ilimtaye kina yalkuyayi awo kenaa teknoloji cuko ilima ilimtaa dowo kinaa adin lartudan bo lartungeden sirea, kiskero zudu ananangando yal kuya yal ngili fiwu kosoyaro tendi kicin soriyowo k Kure yal kuiya, awo tendi kinaa kicin soriya karrimiwa gufu kossu, langa wullu njike. Kinaa nalan cinumu nalaro timiwa kayidi yal kuyiya cewandiwo, tendi doko kekeden kayi sirewo. Yal midea yal ku ngili fiwu goyi kla ngowurosu adi kayi taa akedi nglaro cedenu. Kayi, komboyi ku ciyeia dararo ye kodi, awo madrasagedero ye kodi, kasuro ye kodi, guro n guro n katteroye leyei tandi kayi sedewa. Kuru halangedea daa halangeden nafsingedea daa yal kuya baliwo. Kuru tiyingedea daa yal kuya baliwo ngawo ye kalafewo ye, sobowo adinangando, yal kuya kicin soriwo. Yal kanaa ngo adi goyi ngili fiwu ngowro sukaroyediwa.